أحب أتكلم عن السفر خصوصا التجارب اللي مريت فيها، كمان أستمتع بالحديث عن الأفلام <noise> والكتب اللي أثرت فيني، وعندي شغف بمواظيع الطبيعة والتصوير لأنها تخليني أسترجع لحظات جميلة ،ها المواضيع دايما تخليني سعيد لإني أتكلم عن أشياء أنا أحبها وأحب أمارسها.